لو كنت مضطرة أعيش للكهربا لمدة بدون كهربا لمدة سنة، هعتمد على مصادر للطاقة الطبيعية، الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة المياه. واستخدم وسائل تقليدية للإنارة الشموع <hesitation> والزيت. أكيد في أشياء أخرى ممكن استعبد منها ال -الكهرباء بم -بمصادر طبيعي-.